Kú chatú jan tú ratón, ihó akuinindó nre nrekuchí veendó xhí ihó ihó, ché daño xí ihó ché ati'ó va dikoxí ihó na kuii nin ndó <hesitation> ni recta yuka nió chatú akuni xaxú kuini ni ko tu kuchi ihó <hesitation> inkunro já javaxhí kuninró inka inka kití.